. Nsah kheshaa minin ndep onon ndebhonon fodeh ewo dani e. Nsim ffe inkwu impri saa nfanghi ffe bishit. nssa sanghi ffe bishit ndamkpohi awughuwuhu ham ebi saa bema akpara mgbaha nkwu mmona meh bishit immoh meh bishit ira nnindok ndidepbha akongkong p'beh massing agwo assi. Otokha okoko kwabeh mazima achotok nkwu nnena bishit. nsii bishit nnandep nchikpah nkwu nkhe meh. Nkheke nchikpa, nnan dep ochatok nkhe. Nka ochatok ndebha nkhe o, ntoha veh inkhe ghesangha. Nkhok beh ma maa khekpebha nnobha beh nji hii iyan. nsanghibi. Nkhe beh ochatok nkhe beh nchikpaa. Heya o nkhun nwerr nnobha beh nji hyan nkhe beh chatok. mando kwu iminsi mando maa peh ebarr. nkibeh mando nsah ewu ekhob khekpekpe bha, nkeken nshobha, ntanghi ibii njoma bishit. Ntatanghi bishit ntogha ochatok nkhe, ntoha am echikpa nkhe nnang beh nkwu ntanghobi vaa ofona meh ohomanah oninghi beh onwa mando kwu minkeribeh ma si ma, before arorongha beh ekebara. mando ma ndo ma ndo ma, ewu ekhop dok . Before nkeribeh ma si ma obhe wani okha, nwona ochatok ffabeh. Nnang be ochatok ffabeh nnangbeh iffa ofona meh ohomana oninghi beh osii. Hesii ntogho onon fam nyinihiyan bikpa oh sister meh onon-fo omoh jib manda mbii oh ham iminkeri feh tara ochatok e. offa ofona meh, adeb inon ranni tabinnangho bii debhinon naa kha agbuha aropmanda akherokhera ananghim ohuri ham eyangha himinsi tara onon. evin made iwacho, wa cho waa nkhong ah, waa mkpeh ma sii ma mkpe irru osi daa onon khe irru seh himi korr ohuribi simi khe odebi arongha bii ah aki ffeh saa hodem kwo odagha anonghe. oning kwa beh achi e.